هل من الممكن تحقيق السلام العالمي؛ وإن كان ممكنًا، فكيف؟ ايوه، ممكن تحقيق السلام العالمي، لكن يحتاج تعاون وتفاهم بين جميع الدول والشعوب السلام يبدأ من داخل كل فرد، إذا كان في احترام وتقدير للغير، <hesitation> فبيتحول هذا في العلاقات الدولية لازم نركز على حل النزاعات بطرق سلمية، ونبعد عن العنف، ونعمل على تعزيز العدالة والمساواة، عشان نقدر نبني عالم فيه السلام والتعاون